Qurtumi duran whale. tilapia. fin fish. mil fish. frod. duub aminen qurtumi akii man yedani tonzia parapara qurtumim duub aina gudda jirtii mpaka yani man yedani craff fa bines gudda hama qurtumia kas jirt tanaa. dubii aina gudda hamtu jiraa ka bisan kas jir amo ta anin bek tan kulea.